محضرتش قهوة قبل كدا انا بقي هقولك تعمل قهوة ايه، انا حريفه شويه في القهوة بص انت هتجيب كنكه بس الخرم بتاعها يبقي ضيق عشان الوش يطلع كويس بعد كدا تجيب القهوة تحط كمية القهوة اللي انت عايزها وتجيب ميه ساقعه وتحطها علي القهوة وتقلبهم كويس وممكن كمان لو حطيت تلجه يبقي حلو اوي في القهوة برضو، بعد كدا تحطها علي نار هاديه جدا جدا عشان تعرف تستوي اهم حاجه في القهوة انك تحطها علي نار هاديه وليه اصلا حاطين الميه ساقعه عشان تستوي براحه برضو وبعد كدا تحطها علي نار هاديه علي النار وتقلب كل شويه تقلب عشان القهوة تعرف تستوي كويس لحد ما تلاقيها بقي قبل ما تفور تطلعها وتصبها وبألف هنا